Mebeldan changni tozalash uchun yumshoq, quruq, matodan foydalanasiz. Avval yuqoridan pastga qarab arting! Shunda chang pastga tushadi. Agar mebel yuzasi laklangan bo'lsa, maxsus mebel parvarish vositasini ishlatasiz. Doimiy ravishda changni artib turish mebelni toza va yaxshi holatda saqlashga yordam beradi.